ہندوستانَس منٛز چھِ کینٛہہ ساروِی کھۄتہٕ زِیٛادٕ منٛگنہٕ یِنہٕ وٲلۍ جواہرات منٛز روبی، ایمرلڈ، بلیو نیلم، پرل، کورل، یلو نیلم، ڈائمنڈ، ہیسونائٹ تہٕ کیٹس آئی شٲمِل۔